عشان تكتب رسالة شكر لطيفة، أول شي ابدأ بتحية حلوة، مثلاً, السلام عليكم أو هلا, بعدين، عبر عن شكرك بوضوح، مثلاً أحب أشكرك على كذا كذا. تقدر تذكر الشي اللي سواه الشخص, وكيف أثر فيك. حاول تضيف لمسة شخصية، مثلاً أنا أقدر جهدك جدًا. بعدين، اختتم الرسالة بكلمات طيبة مثلاً, مع خالص الشكر أو تحياتي. ولا تنسى توقيع اسمك. كذا تكون خلصت.